उंट जो आसा तेचा शरीर गरमी खातराच आसा। तो वाळवंटी जनावर तेका त्या वातावरणाची सवय आस्ता। तो जितकी चर्बी <hesitation> आसात ते आपल्या। कुबडान डोवर्ता आनी ती चर्बी उंटाक शक्ति। दीता त्या वातावरणान जागपाची।